Karazan̈a fitaovan̈a, maromaro fitaovan̈a mety afaka volan̈iny anisan'zen̈y: meso, lon- <hesitation> len̈o, fandisa, fikôko, sezy, tabla, kibano, ndraiky fara- ndraiky kidôro.